रोजाना कसरत कईल शरीर के बढ़िया स्वास्थ्य खातिर <noise> बहुत जरुरी होला। एहि नाते हर माने के रोज कुछ न कुछ समय कसरत कईले में लगावे के चाही। हम ते रोज लगभग बीस मिनट खातिर कवनो न कवनो व्यायाम कई लेला। नाही कुछ ते टहरी लेला। एह प्रकार से हफ्ता में लगभग <noise> दू घंटा बीस मिनट तक कसरत कई लेला। हर मनई के एहि तरह से कुछ समय अपने शरीर के ध्यान दीहले में लगावे के चाही। एसे हर माने स्वस्थ रही।